Cercu 'na cartina o se no vadu sël telefono se ün al a Google Maps, pöi apres se no prövu a ciamé a le persun-e anche se parluma pa la stesa lingua <hesitation> cercu dë feme capì e ciamé l'indicasiun